ofsaveður skall á af fullum þunga síðdegis í dag öllu flugi var aflýst og vegum lokað fárviðri var á heiðum og skip leituðu vars samgöngur fóru úr skorðum á landinu öllu ríkislögreglustjóri virkjaði hættustig almannavarna og rauð viðvörun er í gildi fyrir allt Norðurland víða varð rafmagnslaust og skólahaldi aflýst á annað hundrað útköll hafa borist björgunarsveitum foreldrar á höfuðborgarsvæðinu

sóttu börnin sín í fyrra fallinu í dag og örtröð myndaðist í helstu verslunum sem var mörgum lokað fyrr en venjulega nýr forsætisráðherra Finnlands er yngsti þjóðarleiðtogi heims sanna Marin er þrjátíu og fjögurra ára og leiðir ríkisstjórn fimm flokka

sem sýnd var í dag

gott kvöld

allt Norðurland og þar hefur veðrið haft veruleg áhrif samgöngur hafa farið úr skorðum og víða hefur verið rafmagnslaust í dag Ágúst Ólafsson fréttamaður og Björgvin Kolbeinsson myndatökumaður eru í Eyjafirði ágúst er veðrið enn að versna það er mikið undir á landsvísu

íbúar á utanverðum Tröllaskaga voru fyrstir Norðlendinga til að finna fyrir veðrinu en þar tók að hvessa strax í morgun veðrið fór svo versnandi þegar leið á daginn og hefur verið langverst á vestanverðu

Norðurlandi þar hafa björgunarsveitir haft í nægu að snúast og útköllum fjölgaði eftir því sem leið á daginn samkvæmt upplýsingum sem við höfum frá veðurfræðingum þá er mesta hættan þannig að við höfum sérstakar gætur á Hrútafirði og þar í kring en það er bara þannig að gangi þessi spá eftir eins og eins og hún er í dag þá er veðrið bara alls staðar með þeim hætti að

neitt þessu líkt áratugum saman það er mjög hásjávað og óttast um báta í höfnum svona var ástandið í

en vel er fylgst með bátunum og á Sauðárkróki eru áhafnir stærstu skipa á vakt um borð og þegar færðin var orðin hve verst í dag voru fáir á ferðinni nema á

vel búnum bílum það er verið að ná í fólk inn á Akureyri sem ekki komst til síns heima það er ágætis færð samt enn þá en það er vissa fyrir fólk að vera ekkert á ferðinni það er bara þannig skólahald féll víðast hvar niður í dag og verður svo einnig á morgun svæðisstjóri RARIK segir að nær allir þéttbýlisstaðir á Norðurlandi hafi orðið fyrir rafmagnstruflunum og Vegagerðin hætti snjómokstri að mestu þegar komið var undir kvöld enda búið að loka öllum helstu hvar hefur þú verið að moka í dag við erum búnir að vera að moka Eyjafjörðinn allan og allt malbikið svo erum við búnir að moka út á Grenivík og ströndina og það hefur bara gengið ágætlega hrossabændur fóru í það strax í gær að koma hrossum í var undan veðrinu og hér er bóndinn á Garðshorni í Hörgárdal að gefa hestum heima við bæ þau eru

komin á gjöf öll fyrir svolitlu síðan en það er bara að þau hafi nóg alltaf nóg hey hjá sér í svona verði þeim verður ekki kalt það þarf ekkert að óttast um þau nei ekki á meðan girðingarnar hanga upp úr ef þær fara að fara í kaf í þessu þá veit maður aldrei hvernig

það er búið að vera ofsaveður eða og ekkert verður flogið fyrr en í fyrsta lagi í fyrramálið vegum var lokað víðsvegar um landið öllum vegum frá Reykjavík nema Reykjanesbraut var lokað ekki komust íbúar á Vestfjörðum þar sem öllum helstu vegum var

rafmagnstruflanir eru á stórum hluta á Norðurlandi og rafmagnslaust víða til dæmis á Hvammstanga og á Sauðárkróki þar sem reyna á að koma rafmagni á fljótlega en viðbúið að það verði skammtað rafmagnslaust er einnig í Svarfaðardal og á Tjörnesi samkvæmt upplýsingum frá Rarik verður ekki hægt að hefja viðgerð á sumum stöðum fyrr en veðrinu slotar eins og spáð var fór

veðursins að gæta á höfuðborgarsvæðinu um klukkan þrjú eins og fréttamaður RÚV komst að nú er klukkan fjögur

hvessa allverulega hérna úti í Gróttu hér er háflóð klukkan fimm og þá er búist við að sjórinn gangi enn frekar á land ásamt jafnvel grjóti og þangi sjór er farinn að ganga á land við Sæbraut og má fylgjast með því á vefmyndavél á

utan höfuðborgarsvæðisins hafa legið niðri og röskun orðið innanbæjar þá hafa skip leitað vars meðal annars við Snæfellsnes og einnig undir Grænuhlíð í Ísafjarðardjúpi varðskipið Þór er vestra en ákveðið var að hafa það til reiðu ef á þyrfti að halda heyrðu við erum að lóna hérna undir Grænuhlíð hótelið eins og

margar aðgerðir í gangi núna er vitað um slys á fólki ekki enn munið þið eftir öðru eins

Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir

og Vilhjálmur Þór Guðmundsson myndatökumaður eru á Kjalarnesi þar sem vegur hefur verið lokaður það er beinustu leið heim eftir að það verður kósí þar fundinn lager af teppum og er að koma vont veður

áður nei aldrei

þetta verði svolítið hræðilegt já af hverju af því þegar snjórinn kemur og

einn vinur minn var að opna hurð þá kom bara

ég varð mjög hrædd

hvað er planið í dag

og skreyta og eitthvað allar helstu matvöruverslanir á höfuðborgarsvæðinu skelltu í lás klukkan fimm fullt var út úr dyrum í mörgum verslunum framan af degi og þar virtist fólk vera að birgja sig upp fyrir komandi óveður hverfisverslun Vesturbæjar var troðfull þegar fréttamann bar að garði en örtröð og veðri var þar tekið með stökustu ró látum og fjöri

starfsfólki og kúnnum viðskiptavinum og

nýir í dag margir að koma til að ná í börnin sín og koma við til að versla og þetta er bara jólalegt svona Þorláksmessa sumir voru að kaupa fyrir tvo daga

að myndi klárast eins og hvað brauð mjólk er langt komin

eru allir rólegir það er ekkert stress

hefur sloppið við veðrið í dag og segja má að landshlutinn hafi verið í auga stormsins hér á Egilsstöðum hefur varla bærst hár á höfði í allan dag Austfirðingar eru hins vegar hvattir til að

nýta kvöldið í að huga að lausum munum því veðrið byrjar að versna í nótt og skellur á af fullum þunga snemma í fyrramálið það er kolvitlaust veður hér á

og væntanlega enn verra eftir því sem norðar dregur sjálfsögðu ekkert vit að halda á heiðina en það vekur athygli að hvergi í Norðurárdal er skilti eða merkingar þess efnis að Holtavörðuheiðin sé lokuð eða hún ófær við

vegamótin að Bröttubrekku voru hins vegar skýr skilaboð um að sú leið væri lokuð samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni var Holtavörðuheiðinni líka lokað með þar til gerðri slá klukkan tíu í morgun en sá útbúnaður hefur annað hvort verið settur út í kant eða hann hreinlega fokið þangað veginum um Kjalarnes var lokað um klukkan hálf fjögur en þá var samt ekki orðið verulega hvasst á þeim slóðum á Vestfjörðum eru allar helstu leiðir lokaðar ekki er búist við að Steingrímsfjarðarheiði né þröskuldar verði verði opnaðir fyrr en á fimmtudag Sigurður

í dag en þar er að hvessa sanna Marin nýr forsætisráðherra Finnlands er yngsti þjóðarleiðtogi heims um þessar mundir og yngsti forsætisráðherra Finnlands frá upphafi hún fer fyrir fimm flokka ríkisstjórn þar sem konur veita öllum flokkunum forystu sanna Marin er varaformaður finnskra jafnaðarmanna og gegndi embætti samgönguráðherra í ríkisstjórn hann baðst lausnar fyrir viku síðan þegar hann naut ekki lengur trausts stjórnarflokksins Miðflokksins og í dag samþykkti finnska þingið Marin í embætti forsætisráðherra landsins níutíu og níu voru með sjötíu á móti og þrjátíu fjarverandi marin er þrjátíu og fjögurra ára og yngsti forsætisráðherra Finnlands frá upphafi og Marin er einnig yngsti þjóðarleiðtogi heims um þessar mundir auk hinnar þrjátíu og fjögurra ára Marin í jafnaðarmannaflokknum mynda fjórir aðrir flokkar ríkisstjórn Finnlands og þar eru konur alls staðar í forystu jafngömul

forsætisráðherranum þrjátíu og fjögurra ára er innanríkisráðherrann

hún er þrjátíu og tveggja ára katri Kulmuni fjármálaráðherra er einnig þrjátíu og tveggja ára formaður Miðflokksins þá er það Anna Maja dómsmálaráðherra sem fer fyrir Sænska þjóðarflokknum en hún er fimmtíu og fimm ára og talandi um konur þá mun þetta vera í fyrsta sinn sem fjórar konur gegna í

einu embætti forsætisráðherra Norðurlandanna stefan Löfven forsætisráðherra Svíþjóðar er nú eini karlinn í þeim fimm manna hópi gripið var til stórra orða á Alþingi í dag þegar rætt var um aðgerðir stjórnarandstöðunnar í gær þingmaður var sakaður um ómerkilegheit og málflutningur sagður

sást í dag stjórnarandstöðuþingmenn yfirgáfu þingsalinn fyrir atkvæðagreiðslur í gær svo ekki var nægur fjöldi í salnum til að hægt væri að greiða atkvæði um hvort setja mætti mál á dagskrá þrátt fyrir að frestur væri runninn út fjöldi þingmanna er í útlöndum á vegum þingsins þannig að án stjórnarandstöðuþingmanna náðist ekki tilskilinn fjöldi til að atkvæðagreiðsla mætti fara fram þingflokksformenn eru

nú í viðræðum um hvaða mál komist á dagskrá þingsins fyrir áramót en síðasti þingfundur á að vera á föstudag við skulum ekki láta eins og það hafi ekki verið skipulögð aðgerð þegar tuttugu og eitthvað þingmenn stjórnarandstöðunnar yfirgefa húsið hér í gær þegar atkvæðagreiðsla er að hefjast það er óþarfi að láta eins og þingmenn stjórnarandstöðunnar mæti

forseti Alþingis segir átök sem þessi milli stjórnar og stjórnarandstöðu alvanaleg á þessum árstíma hann sagðist þó ekki sáttur við að stjórnarandstaðan gengi úr þingsal ég er ekki sáttur við það af því að það hvílir rík skylda á mönnum að taka þátt í atkvæðagreiðslum vera viðstadda og taka þátt í þannig að ég vil miklu frekar að stjórnarandstaðan láti þá óánægju sína í ljós með öðrum aðferðum en best þykir mér auðvitað að við náum að leysa þetta okkar á milli

á fundum sem til þess eru haldnir og berum sem minnst á borð ágreining eða orðaskipti af þessu tagi uppi í þingsalnum og látum þannig alla þjóðina verða vitni að

hvernig okkur gengur að vinna saman ég vil gjarnan sýna skemmtilegri mynd af Alþingi út á við en það vopnaður maður skaut sex manns til bana á biðstofu á sjúkrahúsi í Tékklandi í morgun fólkið var allt á biðstofu á bráðamóttöku í borginni ostrava þegar maðurinn réðst til atlögu ekki er vitað um ástæður árásarinnar árásarmaðurinn fannst látinn í bíl um þremur tímum síðar hann hafði svipt sig lífi þrennt er slasað

eftir árásina þar af tvennt alvarlega Nóbelsverðlaun í ýmsum greinum voru afhent við hátíðlegar athafnir í dag mótmælt var í Stokkhólmi í dag þegar umdeildur rithöfundur fékk bókmenntaverðlaun Nóbels forseti Eþíópíu tók í dag við friðarverðlaunum Nóbels í Ósló þau hlaut hann fyrir friðarumleitanir milli nágrannaríkjanna Eþíópíu og Erítreu og fyrir að stuðla að lýðræðisþróun

hefur skrifað mikið um stríðið á Balkanskaga á tíunda áratug síðustu aldar og uppgjörið við það hann þykir gera lítið úr voðaverkum leiðtoga Serba

tók í dag við í íþróttum í kvöld ræðum við ítarlega við spennan magnast á h m í handbolta Rússland komst fyrst liða í undanúrslit í dag og það eru hörkuleikir fram undan í átta liða úrslitum bikarkeppninnar í körfubolta ofsaveður skall á af fullum þunga síðdegis í dag öllu flugi var aflýst og vegum lokað fárviðri var á heiðum og skip leituðu vars samgöngur fóru úr skorðum á landinu öllu ríkislögreglustjóri virkjaði hættustig almannavarna og rauð viðvörun er í gildi fyrir allt Norðurland víða varð rafmagnslaust og skólahaldi aflýst á

annað hundrað útköll hafa borist björgunarsveitum foreldrar á höfuðborgarsvæðinu sóttu börnin sín í fyrra fallinu í dag og örtröð myndaðist í helstu verslunum sem var mörgum lokað fyrr en venjulega nýr forsætisráðherra Finnlands er yngsti þjóðarleiðtogi heims sanna Marin er þrjátíu og fjögurra ára og leiðir ríkisstjórn fimm flokka þessum fréttatíma er að ljúka og komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi við höldum áfram að flytja ykkur nýjustu fréttir af veðrinu á vefnum punktur is og í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld en við segjum þetta gott að sinni veriði sæl